जूतों के कई प्रकार छ, अर सबकै अपण अपण इस्तेमाल छै। जैंकि: स्पोर्ट्स शूज – दौड़ण, खेलण अर जिम जान का खातिर स्पोर्ट्स शूज ठिक रौंदा छ। आरामदायक छन अर फुर्ती बणाउँदा। फॉर्मल शूज – ऑफिस, मीटिंग अर शादी-ब्याह जन खास मौक्याँ में फॉर्मल शूज पहरण ठिक रेंदु छ। स्नीकर्स – कैजुअल घुमण खातिन, जैंकि बजार या दोस्तों संग समय बिताण खातिर ठीक रेन्दा छ।